Kwa mfano novina lola ndinasa mapa <noise> nai kumwe zeu nina yani ili ngiya ki kale ni ngona pate ya lafiki kwanzi kutakiwa ingiya katulie indonde itavia kuuko itavia nemuneche angi ya tenzi <noise> yakupita yakuti uli ndinala niga vio kwevi nonjia kuomba noulafiki kwene nama utengezshe bila ukuiga vino yakuomba lakini apakwe panu- panu kuigwe jikutakiwa ange ukuvi gayaya mazima ama ipe utachi iga ali vino uma tengeneziya <noise> ulafiki uku semwino uchilio we mwai bilu kuomba vivyo utatala watengezeiya rafiki. Yanu muntu wa namna hiyo wino wikala bila ya lafiki nama endeleo kuene tange yapate kwa sababu umazanala lafiki <noise> lafiki inomo kuizasha nawe kulu kujifunza mambo yaili kulili lafiki kwene iyo kwene kulu kujifunzi vizi mavino rafiki wakwako kuomba na kulu kujifunza ivi zimavino lafiki wako akuomba ngiwazana lafiki wako kuombi vizima <noise> nayo kwene umandu wige uyu kachiumbu kwaku kunu kwiya <noise> kuukwa Umazani yelona mutondo <noise> utapata amaendeleo bila ukuya na lafiki <noise> yani sawasawa niku duniani kutachia kweniko chikutakiwa ngewa fowazikwe <noise> yani ukwi gulu pulia gia malafiki ikutakio muntu pano kutengelezshia ulafiki <noise> uyoyo mwangalifu kwasababu kuli ahili kuli rafiki umuzima wino ngakulie tela na maendeleo kwepama panganda panu kuishi na kuli rafiki umuipe uno ngapela nge kuchangia ama- amaisha amakome ukwako kwa hio yani imyalafiki yalafiki unganawe yalafiki uyo nowe chawaka <noise> lakini umazana mo kwene muli yamwi aii pukwa ko nayamwi azima <noise>